Hanua lalonai, noho mauridia, eauka heream, bona eaukam. Na dainai, lagu lalohadai ai na, mauri bema bae noho namonamo daladia na, taunimanima hanua taunima, nimadia idurudia daladiai, <hesitation> haoda taudia, eda, gavaman ena heduru ba- mas bainela, hanua taudia ediai, davara kohudia, moto dingi, <hesitation> labana taudia dan, edia ipidi faf- license, fire arms ipidi bae license dia bae hendia, <hesitation> uma gabu kara taudia danu ma edia, shavolo piki daka daka, uma gabu, kohudia bae hendia, edia uma bae kara boga kunu daidai, edia mauri ihanamona dainai. Onabe madi seskuli namonamo taudia seh toretorem nao gado asi dibadia taudia, duaidaui asi dibadia taudia edia kahai, na herevaherevam. Hari haidia madi <hesitation> skul namonamo toh, <hesitation> gaukara speisdia lasi ma hanuai enoho kavam, danu ma, gavaman seh bema durudia, <hesitation> dala idaudauai edia, Moniai bema durudia edia bisnis bema kara o, gau haidiai. Haida ma bema siaidia lao skul haidiai aonega haidia ma, bema abi edia aonega iha badadia daidiai, bena edia vaira mauridia ihanamodia daidiai. Mauri eaukam dainai, <hesitation> noho hanuai ai tanohom, orea na rua. Tauma haidia na eha skul, orea ta. Mai toretore dibadia mai nao gado dibadia mai duaiduai dibadia. Orea ta ma, seh skul gahuala. Seh skul dainai asi toretore dibadia, asi nao gado dibadia, asi duaiduai dibadia. Una orea dan ma, gavman, nanoidiam edia heduru daladia, una orea rua dan, bae durudia tamona. Dia orea tamona, mai aonegadia gaudia bae durudia, ah asi aonega taudia ma, bae rakatandia. Una, iteda hanua edia, kerere bona noho dika badaherea na, seh skul- seh skuli gahuala, seh skul namonamo, asi toretore dibadia asi duaiduai dibadia taudia ese, Taravatu eha makoim, noho mauridia hanuai eha dika rohorom. Badina, heduru namona ta, seabim dainai gavman enai. Bema heduru namona bema davariam neganai, nalaloam hanua maurina bema namo. Benamo heream. Ena nega maurina, na moniai tamaurim dainai, una heduru, gavman nanoiam, nas- m- mas baine diho bona hanua dan. <hesitation> skul namo taudia bona seh skul namo taudia, iboudiai heduru na baina- bainema hegeregere. Bena edia bogakunu daladia sibodia seh baetahu. Una dalanai, <hesitation> taunima tata edia mauri benamom, taravatu law and order dan, problem dia dan, bedihom, diari iraka henina maurina dan, benamom bona, bemanokam bamona. Na hari na unu hedurudia na lasi dainai, taunimanima momo dounu, diburai erakam. Asi dibadia edebana erakam. <hesitation> vaira mauridia dan selalom. Baita mase murinai, vairai ma mauri ta noho. Unaia dan astalalodiam badina, heduru namona ta dan sevaram, tauani kahadei. Gavman sibodia moni eanim, <hesitation> bogakunum, <hesitation> taunima madi bevada, ta lalodia boiom. Sibodia hari ehelalom, edia family elalodiam ita madi vada elaloda boiom. Egu noinoi badana, elaom gavment, papua niugini gavment enai, heduru plis bainema bona hanua dan baine davari. Na heduru na, huapadai deboiom. Ai hanua taudia vada ma moko ah vouti kavam asi anina. Dainai nonoi sisina beh heina elaom, national gavment, papua niugini national gavment enai. Ba- emui heduru baine diho bona, hanua hanuai, na noinoim.